ଜଦୀ ତୁମ୍ହେଂ ପୁର୍ଥୀ ଭୀରେ ଅନ୍ତୀ ମମଲୀଶା ହେଊ କାନା କରିବା। ଉତ୍ତର, ମୁଝେ ନିଜକୁ ବନଚାଈ ରଖିବା ପାଈ ଉଧ୍ଯାମ କରିବୀ, ବିଭୀନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସଂଧାନ କରିବୀ, ଏବଂ ଆଶା କରିବୀ, ଜେ ଅନ୍ଯ କୋନସୀ ମୁରିଶା ଆହୁରୀ ଅଚ୍ଛନ୍ତୀ କିନା।